̃́́ḿmé Úfan ámi̱ émabo̱no̱ kẽ élem setán ébaha ḿien. <hesitation> ek̃petum éche k̃e úgwem̃, ágwo áluhó ḱe ísong ḱe álo̱lo̱bód áki Itiéhé, ágwo Itanhá étti àfud Ibáhá áde eti ḿmode ésuk étan éliańa m̃men, mwo̱ho̱ nĺad ńte áwo̱ ke ḿmo̱ úfán śe ńyie Sé inio̱ho̱ m̃ien élitán éti áfud áfúd, iní mmod̄e áliw̄i Eanh́a sé ińam. nam ké ntak ãmi aḱené uǵweḿ ámi áwiñam am̄mo élio̱nó̱ sé aḿmo étán. m̃mọdẽ. mm̃e úfań ake ētahá étti, ébaha ýien n̄un mm̄ode m̄me úfan ékeli it́anh́a éti. ib́anha yien, ádedee n̄kpo̱ áke ámi ndáhá. ńkud étan éwo ko̱p ekpéduk ánye ídem ánna ásin uwam úno, akpéduk anye id́em, ḱukúd nnaha ánýe abadé, kũkud náhá ánye átie, akpeduk ánye, idem kena uno̱ ũwam. ñnẽnẽkẽ ñtẽyẽ ke ũseṉ elém, ńah́a ámí ńkeb́a. esewọ iýa ase śaha s̃ahálie átan íko̱ ḿmé ūto agwo̱ de? ke ñtãk? ãmmi naha keba akene item akeno̱ho̱ mien mma tatam nfin mbaha, nkenun nsaha uwa ami ntele, Nj́eme áma, ñduko̱ ñduk̃, ek̃péwo mimé yiehe m̃boṉ sé ñsahá kẽd, mbo̱n sé iduk yien idem. llidẽm ĩde úfan ámi iśahá kẽd Áse ńamlie ásahá ḱed nńe úto aǵwo áliśi Śiohó újo, iw̃ilekè ńwile, Ićhiaḱo Imam, afulo íni, ánuk asahá ntele Ikpon aka nkpo, asaha ńtelé Iḱpón áyon śe ñwana Itan ḿbaha áde ińi ãka úfok ńwed Úlok ńkpo, ntom akeneke ase abah, <hesitation> ami alańam áfulo aǵwo éliono ébana, Útun eliọnọ ké úgwén ámmo afo̱. Itun etán ńahá ugwém ámo ánifóno ke nkán áke se ámo áliliónoke Ibaha ád ńbene ńche ké idéhe Uḱed etán éti ebána áyon.